اكيد طبعا هفضل يكون عندى قدره على الاختفاء لان دا هيساعدنى لو انا فى اى مشكله قدام ناس اقدر اختفى من قدامهم و يساعدنى كمان ان انا لو عملت اى حاجه غلط او كدا اقدر اختفى من قدام الناس و يساعدنى ان انا لو اقدر اساعد حد اكون دايما مش قدامه ممكن اختفى من قدامه عشان ميشوفش مين الشخص اللى ساعده وكذلك يعنى